मिस्र खवू खिमा किशंग हुजुगो तंग खवू पू भू-मध्य सागरीय, अरबी आई अफ्रीकीय देशो तंग अनूठ मिश्रण दिखेछ्या किशंग। होजुगो तंग खवू पू मुख्य सामग्री फलियां निज्या, आई गेहूं, जौ, राल, सब्जियां, मसाला, मांस, मछली आई खेरंगू चीजे निज्या। किशंग हुजुगो तंग मुख्य व्यंजन खिमा फ्हुल मेडोमेस तू, कोराशी कोशहरी तू, मेलोखिया तू, शाओरोमा तू, कोफ्ता तू, हमा श माशीर तू, ताहिनी तू, बट्रिक तू, फ्हता तू। आई डेजर्टो खिमा किशंग कुन्नाफा तू, बस्स बुसे तू, उम्म अली तू, लुकायम तू, रोज बिल लवान तू। हुजुरोसे बिल लवान रालू हलवा निज्या। आई तुंगमो किशंग खिमा कर्कडे तू, सहब्ब लाब तू, अह्वा तू, शाय तू, सुगंधित जाप तू। सुगंधित जलो गुलाब रंग ऑरेंज ब्लोसमू टी निज्या आई ब्रेडू ब्रेड ले निज्या। आई प्क्यामो त्रिका खिमा किशंग हुजु देमी आंचो प्क्याजा ब्ल्वा निज्या, बुना हुआ निज्या, आई ग्रिलिंग, आई तंदूरू उपयोग लानलान ले हुजुगोस खवू बन्याजा।